Henoko hoe nahazo fisondrotana hono ianao? Mahafinaritra izany! Ahoana no nahavitanao an’izany? Ianao aloha tato ho ato tena hitako akaiky be an’ny mpampiasantsika e! Hitako hoe <hesitation> miara-mody foana nareo, rehefa misy anakiray tsy tonga miasa dia tsy tonga koa ny anakiray. An an an, tsy misy <hesitation> hevitra ambadika tiako lazaina fa izaho koa mba te <hesitation> izaho koa mba te hisondrotra amin’ny asako aho koa. Dia mba izay no antony anontaniako anao hoe ahoana ny anaovanao an’izany? Tsika sy ianao manko ohatra ny mba mitovitovy ihany ny <hesitation> zava-bitantsika tato amin’ny <hesitation> ity orinasa ity, izany hoe raha ny lalanao izany no jerena dia atsy ho atsy koa ny ahy ny fisondrotako.